Dushanba kuni menga yangi boshlanishlar, rejalashtirish va motivatsiya bilan bog'liq. Bu kun ko'pchilik uchun yangi hafta va yangi imkoniyatlarni keltirib chiqaradi. Dushanba kunini ko'rganimda, yangi maqsadlar va loyihalar haqida o'ylayman.